A bhiyo re. bhiyo re bhrdamdamo. bhiyo lehidam bhofi bho naa ayima bhovenevene bhekoo bhiyo saa bhi hoona hoono egbee ja gwa fi rehon saa zạạ ro ara fififififi sa bha hoono rehon saa re nys sas raji ma ro fififi saa mo taaro saa bho hoono. egbee hegbhe akpa bhoven aoshi saa bho taaro egbe hegber akpa bhoven aoshi saa bho huraaeo ozama akubha nyi fi bhoven aoshi saa bhihoo no onoo gwemi onoo dudu ha bi taaro, nta saa ra a s mura re ma kpa pa turatu ja oven oshi te ma bho yee ra je waa ra- waara ma jaji fe abee bhari saa bho taaro bho jaja bhaisoo bho jaja bhisoo bjo hoono egbee jen jen mo soo poora himee nkara maa bhiyo saa toor bhum taaro. ozama bhaveng nkubha bhenyi bhoven aoshi ọ. soo baa bhe gbee aoroi humoo fi mpaa mva nya kwa bee ara ara baa naam re okur gwa bee ara naam re maa bhasaa nhen fi mva gwo noo bhur ara bhas nam nya kwe re aze bha nta gwere ru bhiyo fi ra ru soo dam bee bhi so, mfi bee anyi nyi baa nkene mfi bee bhanyi nyi bha nkene saa ras bha gwa ji bhas nyi beere nsa nkene o kahs baa ji bha nyi beere bha gwa egbee urai bha raio ikparikpa ji kubo ara. soo ra bhiyo fas etoto fa Saa bhone idaa ji re hopaa agwo movai ntara ku. nyeng kwera bhiyo daa pi daa re aru harana nang, avaa bhanyi iwa re ayai o. avaa baa yayai anuu huyeng kwe o. anaa nye kware bha ohora odam nzia afene a kubo ana nang nye kwa adee ku egbee hegbee ajen avaa iwaro ataang huyeng kwa bhu họhọr aafoo fere bhu kuo ataang bho anang bee bha ahora anyi bee bhovenaoshi egbee hegbee ajen ja nyi bhi hoho obhen aoshi bhihor saa bho egbee hegbee ja sro bho yeng. saa bhi daa bhi ro naa kpaabhovenaoshi refas kara nyi bee. asaa bho taaro abe bhare re kuku ku bho taaro, agwo aavaa nyi bee. egbee aajen anaa saa bho hoonoo bha fene bho nyi bhuvene aparaabhoven bha abho das o taa taa reje saan asuum phine ara tasno adaa yina rabbcer ja agwo ara humo adaa vaana bhs hofo kwr re nta anoo otoo bhiyo bhoven aobe horas odamadam o bhe nyi anoo rabboro leho nang reje saa unyeng akubho. reye sas ukor akubhu axaazeng bha vbhiyo re adaa a o taan fi ma dao yrna abhevenevene bhiboo faa daa humo awaana anu etoma bha ahora ara nta gwo zaa akpakpaa bhihoho ora ta fi ra bhohono then otene bho and so kpakpaa bhihoho huyeng kwa ra yuu fi amaa taa. Asaa bha mạạ daadu bha too bha ji don. bha mạạ daadu ozoma bhaven akuba nyi fi bhoven oshi akuba nu fi bha othora anang bhe egbee egbee ajem saa too ku ku ku ku bhsji don adaa nyi bee bhoven aoshi, adas bha viizaa. saa daa rataa bho. saa das raataa adaa bha saa bho. maa mo suo raa kara mee bha rehoro a saa yeng nte bee ara bha tuo leho taaro haoni kara bho toro himas o ora nta ka nyi bee bhoven aoshi. Soo bhihoho re bhuvaana vaana bhu damaadamo, ara nta gwa akpakpas faa ahumo bhoven a bhoven aafen aafen foo some sane aatoo ara awunawune nta zee ahumo fe bhaven fe re ara bhohuono maa bhovene bho bhokpae don, agwo saa too bhiyoho saa nuu fi sanyibho, abhevena oshi aanyi rumon a. kwen kwen saa bhi taa oro ra gwa oro ra orom o saa bhi mee bho, ozama bhaaven bheven aoshi bee hanyio, agwo saa too bhiboho afi fi itaa anyi fi bhen aoshi, akpakpaa fi, egbee ja anyi bee bhanyi bha gwaa maa ntaraa tuoe bhanyi bạạ re ara noo ba ra tuo fa harara re saa tuoe bhanyi bạạ nyaa kwa abee asaa tuo bho bhaji saa bhaji, bha haare bhanyi bạạ re bha gwa nyi bạạ re. nya nyang kwa bre saa bha too bho bhsji asaa bha namạnạ bha ro baa saa bho bhe adon ara gwa nyi bii kaa onoo gwo too bee bee asaa onaa osoo voi akpakpss fe. osoa voi akpaa fe o and nyas eto aoviri ama bha taa o nto nuo a bhoven aobr oruu bee So bhihobo bhi damadam noo ao rabbar ja gwa raa mo avaana egbee ja kubhu okoor avava fiu bho oro arom avaa otaa noo ama daa aovaana ora nta gwa zee akpakpss bhiyo ora ntaa fi bho hrono bhiyo re sa biku aras osomesane mo agwo saa kpaa odomesane iko ovoi aayinsi so bhiyo re nta gwa daa too fi akpskpaa fi, anyi fi bhoven aoshi anu fi bha ahora egbee ajena jen ora egbee aipaa o asaa bhaji nyen gwa sas bee nya naam nere, asaa zee bha saa bho saa bha, ku ara somesane re adaa ro reton hasza, saa bha zee bha ji nya kwa re bha naamanaam bemene ozama nye kwa re anaa bho okaha ara ikaa mpootaa nzia idaa ibeere oro pas ozama idạạ ibee sii pa maa bem bas usere re ozen bha ihumo bha paa bhehem bhoven gwere soo paa bee mas bha yen o bha maar saa ra gwobhere bee baa usere bha zenne bha kpạạ ora bhiyo re ora uf ara hitaa ofi nzia bhiyo re bho lõma then afene bho nang eh bho vaana bha gwi etoma bho atum kwa naa bhinyi otom o but saa ra duu bhu noor fere saa bho nyi rabbor o ja ra humo aduu bhu noor fere bhiyo bhi damadam nto noi otoo bhiyo